اصدقائي دايما يعني لما يوصفوني حق- حق ناس ثانية اعتقد انهم بيقولون يعني صفات يعني نفس اني <hesitation> اني يعني اهتم بالتفاصيل واني احب يعني الشغل واني يعني اشغل وقتي دايما باشياء يعني ما احب اقعد فاصية وما احب يعني وايد الترفيه واني يعني احب اركز على <hesitation> يعني النمو والتطور الشخصي